¿Aquí salen tlacuaches? Inon puro cabuallo inon yehua yolcameh, yehuah. Neh onyaya onnamacaya nacatl por eso onpacah nobascula, pero onictemouaya petzotl, tla cuali yoquinextitoh ya nicarreglaroua ¿quienih? "mil quinientos" pero neh niquelia, "¿Amo tlenoh intlanilis ta milquinientos?" neh nacniqui manotlanilih. "De por si" "Tlo quexquich nechmomcatilis, tehuatzin" Neh tla por mucho mil pesoh. Uan amo quinehnequi amo. Tlamo ixcomoaniliquih. Ya ompa nictitlani notielpoch noyaomec Bacilio uan nihcuac novalac yeh vitz quimectia notelpoch ya inon Juan, pero ompacah san Pedro Oaxaca, Puchutla de Oaxaca ocachi lejos, ¿pero aquih? esque yeh quiniqui ompa manih pos ompa ix.